விலையுயர்ந்த உணவகங்களுக்குச் செல்வதா இல்லையா. என்பது பணத்தை வீணடிப்பதா என்பது அகநிலை மற்றும். உங்கள் தனிப்பட்ட முன்னுரிமைகள் மற்றும் பட்ஜெட்டைப். பொறுத்தது சிலர் உயர்தர உணவு சேவை மற்றும். வளிமண்டலத்துடன் சிறந்த சாப்பாட்டு அனுபவத்தை. அனுபவிக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் ஒரு பெரிய தொகையை. உணவுக்காக செலவழிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தங்கள் பணத்தில் மற்ற விஷயங்களுக்கு. முன்னுரிமை கொடுக்க விரும்புகிறார்கள்.